<hesitation> hidalgú san miguel <hesitation> tradición vina tuá ka sa'í nu ni tuá ja jatain'í sa'í vestir sa'ama antes cultura chi kua naá vina mani pantalón ka ñuií vina jina'ayo ntasaá nayu tercera eda ka ñuuí vestido xi nan vestido su'unu ja na kasaí ntai te yuan te ka ñu'í yuan te ka jata'in inií kuun'i te vina chi kuan ntasama xaán te tua tua ka kaan'i sai vestir suan mai jinaí te pero nayu yaa chi nanani kué kué saka sa'í sa'í cambiar generación generación na saí cambiar te te nteéna ja kua naá yaa nu suan sa'a jaa in tiempu te ma kuungaíi sama mani sa'ama pantalon kuun'i jinaí.